जीवन सुख-दुःख के संगम हवे। जहाँ सुख बा वह सुख आइ जाइ और जहाँ सुख बा वह एक दिन सुख के अइले से केहू नहीं रोक सकेला एही नाते ए <hesitation> खाली जाला कि सुख दुःख दुनो एक साथ चलेले। लेकिन ई जरूरी भी बा। जब कउनो मनई ढेर दुखी रहेला, ओकरे जीवन में ढेर दुःख आवेला और अचानक से ओके कउनो छोट खुशी मिल जाले ते उहे खुशी ओके वास्तविक प्रसन्नता के एहसास करावेले, लेकिन ओही कउनो प्रसन्न मनई बा ओके छोट छोट खुशी से कउनो फर्क नहीं पड़ी। लेकिन एक बात बा वास्तविक खुशी ते उ होले जौं अपने भीतर से उत्पन्न <hesitation> होले और ओके कउनो कारण के जरूरत नहीं होला।